ايه نوع الموسيقي اللي انا بفضله وليه بحبه طيب انا قولتلك ان انا مبحبش المرسيقي اوي او بحاول ان انا اتغاضي عنها جدا ومسمعش موسيقي خالص، بس لو هيبقي فيه ممكن الحاجات القديمه، زي مثلا انا علي طول طول ما انا قاعزه فيوالبيت بحب اشغل التلفزيون علي مسلسلات قديمة فلو جه اغاني مثلا قديمة او كدا بحب اسمعها شويه حتي لو مش اغاني قديمه اوي اوي زي الأبيض والاسود زمان اغاني قديمه بس لسه شباب زي ما احنا مثلا اغاني في اول التسعينات وهكذا يعني بتبقي حلوه برضو